Kied ke otu mme mkpan Item emi nkobode k’uwem nkosuk mmana ma nte ami ndade e ekud edi etem emi nne mmi okonode min ọdọhọde ete mokud arimbud emi ọdọduk edi mi kama anyin mfo nfe sùe koro edọhọ ete enh enh ke ukid ebid edihi kitie ubọk edihide. Itie emi Imo mikọdukke eyin kuduk man se Ikewidde uso Idiwid fin koro edọhọ ke eyin eke mitimke Isaña ke sikewidde ete nsie Iyewid e, Item emi nne mmi okonode min ọdọhọ ete sesie etee emi ọdukde, Idihe kpukpru owu asakde fin kisi edi mbin amade fin ke esid mmo, fin sie owu, diọñọ owu kaña mbemisi ofo ekemehe ma owu oro, edi Item emi mmade eti eti k’uwem mmi eti eti, ami nnyuñ ndida nsie uwem mmi nko Idahaemi mbemisi ami mmem Idem mmi nkabuaha ma otu owu nnenehede ndieñe ehọde koro ediwao Ini se Abasi onode fin nte eno ayayad owu mfen esid anam afo mutinike ate asanade mekeme ndidi ke se Abasi onode fin afo akanam uwem mfo ebe efep, anam ana afo etim esie ofọñọ Itie emi ofo atade, ami nko nte ntude edi oro nte nne mmi akatiñde mbemisi nduk nka ndimekied, mbemisi mbuaha ma otu owu ana ntim nsie me se Abasi onode min emi nkanam do me Iyedad otu owu esid me Iyedi mkpo emi adade Iko ỌSỌR Inñ.